<hesitation> Igny ndraiky koa moa zany machine raiky ty koa zany sahalan'ny hoe mitsitsiky rano hoe mandomando an-tragno, ataontsika hoe misy rano an-tragno ao de amin'ny alalan'igny zany mitsitsiky rano izy mba hahamaimaiky ny <hesitation> tragno raiky. Zany hoe magnamaiky sahalan'ny hoe mamoaky <hesitation> hafanana zany izy mba maha malaky maikimaiky an'igny tragno igny e.